Ong sopo ningii nohungung, ong kai sopo aii hiya mirahu, eneke ongyaki nekong munu rituhkong. Impako ro umiho ruu yesi noi nopiro, aii tiko sopoki riku aii ritu'hetong, ongko koh paaro aii noi ruu yesi kungnoring ho rumaruma' ongi riku sopo ritu'hetong. Tiwongori nohungong ongko nommai ngung ong sopo ngawakong ho manni kukahngung mirahungung, enekeko ong hiya noi ru'kahme'kong yewoning ngawah aii kungsa'mo toku topo monukong, tiwongori ongi riku sopo ho aarung noi mirahu ngoyeukong. Tiwongori ongko sobu noi hoyaki nee <noise> pemeri tuhemu'kong ho uwa, aii ongi riku sopo rituhkong. Tiwongori ro nawa' hekoki konnimotuku naraherong ongkai nommai ong toku uhorokong? Uroro yii konnimo tuku, tiko ro hoi hiya tiwa' toku uroring. Tiwogori nohungkong ro manni uroromo ongi riku sopo uroromo oh rumaruma' noi mirahu nopihetong. Tiko ro roki turapu uroring tiko ong tuu umee'ku ongi ri'ki kurohorokong, impa hoiko riku hiya tiwoning ngawah uroroku tii kuu aaringo tohetong. Tiwongori nohungong ong aii sopo onyori aarung nee nu'kong huhu yii uwa. Paaru uu oo uwa, sosopeningung oo uwa uharei, aii sopoki riku uhiku ho rokong hawarei tii heko hukaro tohetong, tiko ho kai hiya mirahu. Tiko ro ongko rokong uwa rumaruma' uwa yewoning ngawah woki ngoyitong anuwoitong aii hoiko uhiku aii roki tinohno sihorohetong. Tiwongori nohungong, ongkai sopo hiya noi mirahu, tiko ho hiya roki monoiro toku hayeying aii ongki riku hiya tiwa' inihuung. Tiwongori nohungong ong aii orutiru o'konomemmo manni roki onnong hiya sopo using ngongkong. Impa noi poti ong impa ko ro woki yii yewo nawa' hekono yii piing rumarumatihe turu impa ro toku noking, hiya yii uwoki sihrorin toku nokin ong yii hiya noi to'kusing, aii tururoring hoiko riku sopo uhiro aii ho rumaruma' tiwa' inihiheton. Tiko ro toku inihiwoku aii neying, hoyori angu ho kung tuherui ho toku uroring sopoki, neyingite aii ro kipu mosi'korung, tiwongori ongo riku hausiki onoraherong. Ong riku hagu uroroh noi to'kihetong, tiko ro paau toku to'kiro. Tiko ro toku noking timah to'kusing konnomo. manni angu sopoki riku angu uroro paau neiro, tikite ro hoko rokong munu tabuying. Tiwongori aii ong sopo hiya noi mirahu. Tiwongori nohungung woki yewo uwa noi ngoying tururoring manni uroring sopoki uroro, paau koh ngoyeku manni sopoki uroro tikite paau roroheton. <noise>